<noise> Tíin nā ne tíin nā ne nañéꞌe tɨ kuenta e ne ntíka kada íkun í ñaꞌa ta núu tóꞌo tɨ kúntuꞌutɨ kueku tɨ án ñaꞌa nañi ñꞌa ntáꞌvi tɨ kada í kakutuiní tɨ etsi tóꞌo tɨ nī é te kadāíkuntuꞌu ɨ ñíꞌa ntáꞌvi tɨ ne ō i kāmá ti ku ña ñaꞌa chin este to via kuuntito ngá ñadii dií gā ne dá nte xeꞌe ntuu i kāꞌan ntiusi ne kada ntaka ña ña ne ti kɨtɨ sa ne ídun kunu dukuan n í kada teku tɨ daé kɨtɨ sa ni ñá ku ntaa tata kañoo ñaꞌa chɨ kɨtɨ kúvi tɨ ne uēꞌsí kakutuiní tɨ ne kúntuꞌutɨ ni ñaꞌa ntáꞌvi tɨ inákaꞌan ño naxekú tɨ <hesitation> óra kɨtɨ kɨtɨ kɨtɨ vīthí jani ñaꞌa chí kúntuꞌu tɨ kadā íkutu ní tɨ í kuvi tóꞌo tɨ o maīsee te tóꞌo tɨ nɨ vēthi un ñaꞌa i o váꞌa thi kañēꞌé tɨ viꞌi ña ne kadá kutuní tɨ í ñāꞌa ntóꞌo ñaekɨtɨ sa ne kúntuꞌu tɨ kutsi nuu tɨ éste nteꞌñó o kūꞌu jan kúntuꞌu tɨ nākóontuvé tɨ un ne kadi tɨ takaa te ī kantio kuví tɨ kané kɨtɨ sa né kada nēꞌe tɨ tsí kada teku tɨ i kakuñathin duvi ñaꞌa ntóꞌo iꞌa ntiusé ne chín kaꞌa i este kada teku tɨ ne te ntiusi séꞌe ña kɨtɨ ntíko kutuní tɨ da tēku tɨ. Kada ñaꞌa ni ñachi ñáꞌva jan kaéé tɨ nú viꞌi ne kúntuꞌu tɨ ste ɨɨnéste ka xūꞌu tɨ míꞌn ntekú tɨ ña thi ntu viꞌi n kada tekū tɨ́ tsi ñaꞌa tsɨa ni ñaꞌa kakáꞌi ntuvi í kachikaꞌann io íkuntetu nka í kūtíi ga ña kanee dukān nadáteku tɨ ne dava ña ni chí kini ntádi ñaci nañeꞌni ña kɨtɨ tsɨ nade kuni ñatí kɨtɨ thɨ né kañikán tɨ kɨtɨ tsɨ nkakanñíkan tɨ íkū ña ti ña é té kañīkán tɨ í ku ña nté lokēpa dké kɨtɨ̄ tɨ ne ntiusi ñéꞌe ñā ntiusi ñéꞌe ña kɨdɨí kutu ní tɨ itakū i da teku tɨ ne ñá kaño ne ñá kui kutun iní ngo ñá kui kuēꞌe io kuēnté ne ñaꞌa ntóꞌo ɨn taꞌng ō ne tsí n ka í ntiusí ne ñéꞌe ña chéꞌe ña ɨɨn chiun kante kɨ́mi tɨ inadá teku tɨ́ ño ta kakɨtɨ kɨtɨkɨtɨ xúꞌun má kúꞌján ne kadā ídukoo í káda tɨn nɨ ñsi kuá vani ñꞌx éste túñu te ne kuiꞌni kada í dāꞌvi kú u uun ó dēꞌá kú usí o vé kūꞌxɨn kontuꞌu tɨ n é xte káda tɨ nɨ ñaꞌsi ste íkañéꞌe o kuānté csi váā i dāvi kaneé ntiusí ne ñéꞌe ña chiun tse é nte kɨ́mi tɨ ne takoo i éste da tekū tɨ́ ño tsí ño ne ñá kañéꞌe io kuēnte ñaꞌa ntíkoo váꞌā i ntuvi ñaꞌa ntíka tuváa ntíka. Netsín kaí kada tekū tɨ́ cheɨtɨ éste kɨtɨ xúꞌun é ste má kūꞌun óra kɨtɨ diina átaka íkakaꞌnñu netíin na ne dava ñaꞌa né atsi nade ñēní ña niꞌi tɨ ñá kuenté duka káde tɨ ñá kueꞌnté o tɨ vitsí ni ñá kuen nte duka kaxituñu éste ntēꞌyú tɨ ñá kueꞌnte íi édu ka káde tɨ í kɨɨn nakoontuvé tɨ kade tɨ takate íakūvī tɨ ne dava ñaꞌa ne é diíxi ni ña kɨtɨ ci kadē kúni a íi kɨtɨ tsin kañɨ́ká tɨ ñāꞌa nto énɨ ñáte kañīká tɨ tɨ kɨtɨ sé ne ne káde tɨ ne pues kada kada tēkū tɨ́ dēé kɨtɨ sani ñá kui kāꞌán tɨ ñá kuintaa tɨ tantáa ne ñoo ne tsín kaꞌ í du ka éste tíin nā ne nañiꞌa ntáꞌvi tɨ vīthí ne ñaꞌchin é ste kɨte sa ne naa ndixin nu nteꞌyú tɨ tsín jaꞌntáde tɨ ne dé ntiusi dúka ñéꞌe ña tsi ūún í nte kɨmi tɨ.